أنك تحس روحك سيء الحظ، لما نحس بالتونسي <hesitation> برشا مرات تجيك المخك الجمله أنبعد <hesitation> بعد تصير فرصه أخرى تقول راهي معناه الحمد لله مصارتش، ياخي ماصرتش <hesitation> مصارش موقف حسيت فيه روحي منحسه برشا و لا قعدلي في مخي، أنا حاجات عاديه روتينيه.